De bueno pues de lo que es de ngum'au de lo que kunji limy pues es ranju y de lo que es de mapba de pikie y de matse y pues de ngum'au de lo que es de kupa pues es lupup de ngum'au como marzo kupu lu'uey de mapba keje de ndeu mas pus kiajay ngjay cada ka ninyiji pues libiaun de de de lu'uey de kupa abecés lu'uey kiajay pup de mapba ya raket nejeiñ kiajay ngaik pus abecés mas lu'uey mas kupa y de kupa pus kiajay ngjai rapu pues kua manake kiajay de se kimyiep kua mana'ey ya malada manama kinyiep rapu kiajay cuando kupa pus kua manaju nake lo que es ndaban kul'os y se mut pus kua laju'u laju'u labejeu kibia kiajay jay kua labejeu pues kiajay es de rapu de kiajay cuando ninyijip de de kupa rapu kiajay jay pu seriat kiajay ngajay lu'uey ndiu saria nguang o saria que kjay mi'ia lijiañ kjay kinjiuan de lu'ue mi'ia rakat pu pu rixi de de kupa. Y lu'uey kiajay pues kiajay ndeu mas pues es cuando ninyijip rapu mapba kiajay ndiut saria nde que kiajay lo que es ne'ep limy rama ndiut y pus kiajay pus ma'eu ma'eu kiajay lo que napu niyijip de lo que es de mapba kiajay saria bat'ey kiajay ngajay lu'uey pun saria de kute nin kua manaju'u manakeje pero chu ya mas de kunjia pus ya ngajay njua saria kute que kua lu'ey que limy ya puma kiajay ngajay ya nip mbanjay ndeu mas pero ndeu mas kiajay pus kauk nunu kiajay cuando de rinyijip lo que lu'uey de lu'uey de kupa pus kiajay ngajay ndiut nde lo que es ripi n'ep pues kua lumey manama asta kupejeiñ natsa'aung kua manama kameje re kute kupu nejeiñ kua mana'ey ngajay malabejeu malakat manapeiñ kute rapu mananjet li kumu y pa manama katse'e sania nguba'ai asta kupje manamat pero kiajay rapu chu ya kiajay ngajay njua nip lem ngajay mbanjua re kute pero cuando bakejep ljaiñ pus kiajay ya ya kua lu'uey kiajay ya lumey re kute y y pus kiajay ngajay rapu kiajay kupa mana'ey <noise> nk'ua. Pus kiajay rapu de lo que es kupa pus mas kiajay ngajay es mananjau saria lo que es kute kimbia'an ngajay manatsajau rapu kua mana'ey ngajay mananjau y ya ne ngum'au se rama lu'uey mes napu es nejeiñ kiajay ngum'au kiajay como aveces kiajay nipem kjay skaraja ne ngum'au se lu'uey <noise> abecés mas many mes o mas luju'eu pero kiajay rama mes pus kiajay ngajay rapu lu'uey bupu manaja pikie lin'iujuñ lanja y kiajay mbumba'an re kunju ya y lu'uey pun kiajay <noise> rapu nejeiñ kiajay ngajay lu'uey ya rama rambes rane'et re ne'ep lo que limy y lu'uey kiajay karat l'eje ke pus tsa'au tsa'au ke nimbajau con lo que es rapu se mes pero kauk para kauk latsa'au majau cuando mes pake saria kiajay kua manalju'u bumba'an re kunju kiajay ya rama rapu rapu m'au se kiajay rama lu'uey re pikie kiajay mbu kua kiajay lu'uey skikie kua ndua peuk manama mes kiajay rapu pero rapu kiajay lo que rama'ay es pikie rapu m'au y re ngum'au se ra'e re matse es como noviembre o diciembre rapu ra'e. Lo que es lo que es matse <noise> rapu y kiajay de lo que es de rapu se de rama mes jay kiajay jay ra'e saria nda ne'eiñ que dua sania <noise> ngu'uey que kiajay jay l'eje que rapu es de kute kiajay que cuando buba'an re kunju per de ngum'au de pus matse'e es de ranji kiajay kua lumey malakjun manateje saria xiljiut suru mana'ey manakjun de juy de ranji ngum'au rapu re lu'ue ngajay lo que es de de matse. <noise>